Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, koɓɛ̀i miȧŋ mìŋ naŋ yìwìè dìì tɛ̀ɛ̀ɛ kaiŋ naȧŋ naŋ yaȧ wɔŋ fùɔ̀ŋ toòdììɔ. <noise> E county wilɛ̀ bà guùŋ yaȧa ȧŋ nyaaŋ ko mɔ̀sòradò kuii ko dìmɛ̀ dìmɛ̀ɛ koɓɛ̀ aŋ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀ nyaŋ, yèè ko misììŋ kò yaȧa wa koɓɛ̀i ȧŋ gɔɔyɛ̀ jɔ̀ȧ nyaŋ lɛ̀ ȧŋ nyaaŋ wa nyààŋ gàga town, koɓɛ̀ gàga kuŋ mìŋ naŋ tɔ̀ɔ̀tù e gɔ̀ɔ̀yɛ mɛ̀, e ɗeweɛ̀ sua ɓɛ̀ wii yaȧ wa è yàìŋ wa nɔŋ ko nɛ̀nɛ̀ŋ guùŋ ȧŋ gɔɔyɛ̀ wììì ȧŋ tɔɔ̀ wì ɗèwè fɛi gbèe ȧŋ tɔɔ̀ wì e tòmo nyɛ̀nɛŋ, kuŋ nɔŋ è yaà wa kuŋ ngèè mìŋ ngèè naȧŋ tɔ̀ɔ̀tù e kèè e Dayà nyɛ̀nɛŋ mɛ̀ lɛ. È yaȧa wa naȧŋ è naŋ gbèè ɗèwè wɔŋ fɛi nyìmaŋ è naŋ gbèè ɗèwè tòmo nyìnga. Yèè zȧ e nɔ̀ŋ kiio lɛ̀ è yaȧ wa guùŋ tɛ̀ɛ̀, òfoo kiìŋ yèe, wo nyùùŋ fò wi wa hɔmɔɔ, è yaȧa nɔŋ e yaȧ nyìnìè yɛ̀ɛ è manaŋ, kuŋ è naŋ naȧŋ jeè è naŋ dɛɛdɛ̀ɛ̀ yèè yàwi nȧȧŋ gbiŋ è naiŋ noo yèwè nȧaŋ ɗɔɔ yɛɛ̀ è naiŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ wèè yȧwi bi.